<hesitation> taja luchi o taaku tii kaachindo o tu ndiaá ja burru jiaa ndiaa taja animal ndiaa ku inteligente na k <hesitation> eendo nikoo in burruna tiuku te horre kua'ana yute teende'ekanaxi kua'a tee niixi'idoxi nduite te na'a meenxi kua'anxi ichi, ichi te nixe'exi ndeé nuuve'exi ndee nuve'endo te naakooni ayiivi ja kuune'exi taa ndiute neexi te nuukuiinxi, nuukuiinxi teni xe'endo tee kuune'endo nduite ja xiidoxi tee ndiaá tikachi ku inteligente.